دروك راهم عندي خمسا تاع فردات تاع صبابط ، كاسكيطة عندي دروك وحدا و نواضر تانيك تاع الشمس عندي غي وحدا، نورمالمون هادو هومان